<noise> <hesitation> Bisikilety misy karazany maro, ôhatra zao ny tegna mitondra azy hita <hesitation> non <hesitation> gidon, misy gidon izy, igny anisany mivily oe aiza tany ômbagna, dia misy koa ny pneu, pneu ilay boribory mitondra azy, de misy koa <noise> ny senina mampifandray ny mampiafandray ny pedale, misy koa ny marigny pedela dia akeo koa ny rayon dia akeo koa ny akisa, dia avy akeo koa ny <noise> frein koa agnisany mampijagnona agnazy, igny zany ilay <hesitation> raha mamariparitry ny bisikileta